كثرة الاصدقاء المعرفين مرات تفيد بس ما بكل الاحوال بس هذوي مااطيق تثق بيهم ما اطيق انو تخليلهم تخليهم مثل مسند عليك بس الاصدقاء القريبين دائمن دائمن هيم الاهم انو اطيق تسال عليهم من تحتاجهم كبل تخبرهم يلبون الدعوة ويجوك ويساعدوك ويساندوك.